اماں نے اندر دنیا نی ریتاں رسماں نی زے وات کراں تو زے ماں مانڑاں پیدا تھائے زے اوئیں تھی ڈینہں تھی او وقت تھی اماں کن ریتاں رسماں شروع تھے زائیں ریں، باڑ پیدا تھے پسے نام کڈھاواں پنڈت سے گرو سے او بھی پیشا لیشے، کو باکرو لیشے کو پوزا کڈھاشے ایم مانڑو ایئاں بھگتاں کن فاہی زائے، پسے موٹو تھیسے تو ویواہ کرشیں ننکی عمر میں پسے او ویواہ ناں قرض بھری بھری موٹو تھائے تو اوئے نوں اولاد بی ویواہ کرائے ایم اینو کو ٹیم ئی نہیں زڑے زکو آپرے فیوچر ہاروں کو کام کرے باڑاں ناں بھنڑائے۔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 ڈوکراں ناں تو موٹا مانڑاں نیں ہر بیماری تھے، تمام تھے کرے موٹی کوشش لاگی پڑی اے ای ماتھے کام کرے۔ ڈوکراں جاں جانونڑو اوہیں بھی سے۔ ڈوکراں ناں آویں۔ دست الٹیوں بھی تھئی زائیں ایویں بیزیں بیماریں تھے زائیں خاش کرے ڈوکرا ڈوکھیے حالت میں تھے زائیں۔ ایوا ڈوکراں مانڑاں ناں۔ گھر واری زاتی رہئے تو وچارے ناں ڈوکھیائی تو تھائے۔ پیشو بھی آوے انسان مشکلات میں سے ای وچارو ڈوکھے وقت ماتھے مائتراں نی شیوا کرے ان بیماریاں ماں دوائوں بھی سوٹھیوں سوٹھیوں آوے گیوں ایں۔ بیزاں سسٹم میں تمام موٹی عمر ماتھے تمام کریو ڈوکھیا مسئلا ایں۔ باقی بیماریوں تو الاہی نمونے روں تھائے گیوں ایں۔ ایوا ڈوکراں مانڑاں ناں ہنبھارنڑ را ادارا ہوئیں ڈوکراں ناں تو موٹا مانڑاں نیں ہر بیماری تھے، تمام تھے کرے موٹی کوشش لاگی پڑی اے ای ماتھے کام کرے۔ ڈوکراں جاں جانونڑو اوہیں بھی سے۔ ڈوکراں ناں آویں۔ دست الٹیوں بھی تھئی زائیں ایویں بیزیں بیماریں تھے زائیں خاش کرے ڈوکرا ڈوکھیے حالت میں تھے زائیں۔ ایوا ڈوکراں مانڑاں ناں مسئلا تو بدہا ئی سے ایم نتھی کہ مسئلا نتھی پنڑ